كبريت wida iygka ken urina, in kibritlogo, in kibrita ju janinan yani janinan sogil toni, dukkaweala toni in kibritoka janosa, wida tar kududeara meni, علبة kudud in kibritin, kashin agin in kashi toka sokosa, in kibritidan, domerokani tawalg fa in kashi to fa urri, wida gon irin fergika, Ya botojazil fa ju urriname, ya koshokeala, in fa ken ya ulmudeala, in fa ken al kaba in kabaka fa edenan fa ju urrinamie.